﻿Guŋdə kam guŋdə chiɗa kalakala ɗa ɗuni ai aeywa guŋdə chiɗa kalakala ma fi zamani tə <hesitation> farko muryo ɗaŋ a fara figən hakimi ɗu:n misali dallatu Haruna mafi zamani chimtə aeywa baya məskən wos Wussaini a chimafi zamani chimtə toh daŋ wussaini məshi gən a fi voni kamar dzub tliti ba ta nad hakimi ɗa ɗu:n ɗaŋ toh <hesitation> mya mani dai nə chika ŋən doka akantu kada mə ga padas vati həŋ toh kya yel mya magən ɗa ɗu:n kullum aeywa domin mya igantani padas don kaɗa padas tə məshi həŋ aeywa oi aeywa labares kəndi kawai mənyo ɗaŋ tə fi guŋdəs kəndi kuma ma fi zamani chimshi aeyauwa kə kə hakimi ba aeyauwa yaŋshi gənchi gəndi aeywa toh ma fi zamani chimshi yani Haruna yani gən ata vərəm danrimi. ﻿Yauwa dama mə shishi ɗi kam ma fi galadima, ma fi ɗanrimes ɓastə yan wo nyoli ma fi <hesitation> madaki ɗa kurumes kakab kuma a karkashi guŋdə gən mya fi la: gya gi aeyauwa <hesitation> kitn ɗan mə shishi mə gada kuma miŋai toh ma fi karatuŋ daŋ toh mya fi gən la: gobnates wuri mə lən finə lebəra? <laughs> yangəndi ma vu:m kwan gəmən ɗeɓat ma vərgə labari yadiyodaŋ ri:gən ŋarankes chi ma vərgə labari daŋ tun daŋ mə tayi tə kuzaren chi ma vərgə labari tə kə yawon gən ɗaŋ ma fitə toh mitə gərshi gon ɗaŋ a mob gi ɗaŋ, ma finə makaranta gənda mə vərgə labari ayukawon ɗaŋ makaratan ɗaŋ ma fiŋ dai yan ven gən, gən won ɗaŋ mə fi gan yan nə la:gə guŋdə ɗaŋ mya fu:gən aeyauwa ma fi gin ma fi gin ma fi gin a dulga:m guŋdə toh a ɓani eyauwa koyan mya para ta mya paran tə gyo gəndioh mya parani tə kabkə guŋdes yanyi gəndi. ﻿Toh kad daga karshes <hesitation> guŋdəs təman ɓani kuma ba na:d kəni, ba chi nə a na:d kəniŋ ba koni toh myani dai mi ŋa tsəngən ɗa ɗu:n akan mə chika doka <hesitation> gobnati tə na:d mi məni mə yisəŋ yaddiyoɗaŋ ma fi tsəngən ŋai mə yisəŋ yaddiyoɗaŋ ma chi gaba ŋai eyauwa uhn bayan guŋ dəɗaŋ ri:gənes wo wusəŋ ba ma tu ŋərwon ɗaŋ ma vər gya wurɓa takiŋ ŋəndi kawai walahi gya gin kab kam ma gama shi wasənyi kam amma ma diya golgodon ŋərwon ɗaŋ ma yir yani ŋən mə kon shi wasəŋyi aeyauwa yadda yan naŋad tə wul yauwa yan naŋad ma nə naŋad kafai daga naŋad kafa naŋagad mbalwa yauwara sai wul, wul wa: lərəŋ yani ŋən mya tlya a damru kuma sabutə yo ɗaŋ kab myayi kon gi ɗi toh mya kon nə gya rashi taki rashi wuŋ ya:r yan a lə:r chi fi <hesitation> ba təman fi sosai ɗaŋ yauwa. ﻿Tsəngən wopm yan ŋəni dai myasu karagən wopm djwan yan to <hesitation> chitu tə taimake mi tə ŋərwon ɗaŋ ma chi tə ŋərwon ɗaŋ ma tlya kuma tə taimakami tə taki tə wuŋ ya:r yauwa don saboda mə tu yalwataŋəni mə tu komi ɗaŋ ma wadata ŋai toh uhbayan yiɗaŋ ta wadata wopm yiɗo ŋo? uhbayan yiɗaŋ ta chigən wopm yiɗo ŋo ba ka kəb wa: tsən kawai wa:s wo fi ɗaŋ ba taki ŋaiŋ wuŋ ya:r ŋai həŋ ta ya wai fi har bukata wai biyai ya? yan mya gə:m ri:ŋ gobnati mən gəndiyo yauwa.